Asa tegna tiàko malôha tsisy karaha dokotera, satria an-tegna na tsy mandeha miasa igny na ohatra hoe an-trano kaofa mikitra fao vôla satria izy koa an-tegna mahay ôlo manantogno ho azy fao, avy akeo amin-jainy le magnampy ôlo zany tegna tiàko.